Ishga borishda, men ishga kerakli hujjatlar, qalam, notepad, kompyuterim va telefonimni olib ketaman. Shuningdek, oziq-ovqat va ichimlik uchun salat yoki sendvich tayyorlayman.